لو اتفرغت لمدة تلات ساعات في اليوم هانقضي التلات ساعات دول فيهم أشياء يعني ليها علاقة براحتي. ممكن انناملي ساعة، وساعة تانية نصحى نقرا فيها كتاب انا باحب ونشرب فيها القهوة بتاعتي المفصلة، وممكن كمان نسمع فيلم انا عايزاه او حباه، ممكن برضه انمارس أي هواية انا حباها زي الرسم، نكتب شعر مثلا، ممكن نتكلم مع أصدقاءي في التليفون، <hesitation> صديقة ليا مكلمتهاش من زمان فنتكلم معاها.